<hesitation> Iaho zany raha mividy sakafo, e sakafo ilaina amin'ny akapobeny zany da isambolany ohatry oe mividy vary zany, mividy menaky de isambola gn'ividana eneniny, fa gne bezary ma zany iny matetiky isanandra andavanandra zany anaovan'eniny fa gne vola lany zany amzay ame fividiana sakafo isambola zay da any amina telo hesy na roy hesy mahery eo zany isambola.